Frantsa dia fiain-firenena iray an, ahitana ireo mpankafy sakafo sy mpankafy fiainana, ary <hesitation> nalaza tamin'ny alàlan'ny <hesitation> ireo mpanoratra toa an-dry Molière. Mampalaza azy ihany koa ny divay